Raha ny natoraly aloha zany de mety eo amin'ny dimy eo no lokom-bolo misy, mainty ah de ny fotsy ah de ny somary volovolotsôkola ah, de akotran'izay ah ny somary manopy mena, de ny manopy fotsy. Fa raha ny amboarina izany hoe ny artificiel de tsy voataisa arakaraka ny karazan-doko afangaro ao mety mihoatra ny roapolo na telopolo.